අංක එක ගැන කියද්දී නම් මට මතක්වෙන්නෙම මගේ අධ්‍යාපනික ජයග්‍රහණ ගැන. පාසල් යන කාලේ <hesitation> බොහෝ කථික තරගවලින් <hesitation> <noise> පද්‍ය රචනා <hesitation> තරගවලින් <hesitation> <noise> ගද්‍ය රචනා තරගවලින් <hesitation> <noise> ඒවගේම පද්‍ය ගායනා තරගවලින් <hesitation> මට ප්‍රථමස්ථානය ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. ඒ <hesitation> වගේම <hesitation> පාසලින් ඉවත්වෙලා විශ්ව විද්‍යාලයට ගියාමත් <hesitation> මට <hesitation> අපේ <hesitation> පන්තියේ එහෙමත් නැත්නම් <hesitation> විශ්ව විද්‍යාලයේ මගේ <hesitation> <noise> පීඨයේ <hesitation> පළමු <noise> වැනියා <noise> වෙන්න පුළුවන්කම ලැබුනා. ඉතින් ඒවගේ <noise> ඉතාමත්ම <hesitation> අභියෝගාත්මක <hesitation> අධ්‍යාපනික තරගවලින් මට <hesitation> පළමු ස්ථානය ලබා ගන්න බොහෝ අවස්ථාවලදී හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. මම හිතනවා එක කියන එක දකිද්දිම අපිට <hesitation> ලොකු ධනාත්මක හැඟීමක් තමයි එන්නේ. ඒක ලොකු ජයග්‍රහණයක් විදිහට තමයි <hesitation> අපිට දැනෙන්නේ. ඉතින් ඒක සුබ අංකයක් විදිහට බොහෝ දෙනා සලකනවා. ඉතින් එක කියන <hesitation> අංකය <hesitation> දකිද්දිම මට මතක් වෙන්නේ <hesitation> මට <hesitation> පාසල් යන කාලෙත් ඉන් පසුව විශ්වවිද්යාලයේ දීත් ලැබුණු <hesitation> අධ්‍යාපනික ජයග්‍රහණ. විශේෂයෙන්ම මම පළවෙනියා වෙච්ච <noise> අවස්ථාවන් <noise> ගැන <noise> තමයි මට මතකයට එන්නේ.